Lesdi banggal e dañi kam ɗum mari ɗum mari wakkati laat marɗum ndiyam ɗuuɗɗam ndiyam ɗuuɗɗam e peewol ɗum ngol